ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ مشہوٗر جانور ییٚمِس واریاہ خراب مُشُک چُھ سُکن۔ تم چِھ پننہٕ طاقتور سپرے خاطرٕ مشہور یُس خطرٕ پیٹھ دفاعی طریقہٕ کار کس طورس پیٹھ اکھ مضبوط، ناخوشگوار بدبو چُھ خارج کران۔ باقی جانور یمن منٛز مضبوط، ناخوشگوار بو ہیکہٕ أستھ۔